Trano fisakafoanana anahy manokana aho ka misy ireo sakafo avy amin'ny fireneko dia izao avy ny sakafo ataoko ao: manao vary sy laoka aloha aho, ary ny laoka dia ataoko misy isan-karazany toy ny henan-kisoa sy ravitoto ohatra, ao ihany koa ny trondro sy voanjobory.